Fajaru ge wange moi tora se gahi ngaramoi ua fajaru duga pake daster bato, maha sema fugo fugo bolo tagi undangan tage fajaru fugo iya pake jilbab se kabaya gau gau.